Mi artai mi janga mi faama instructions nden bo mi haurita kare kuugal. Mi hauritai katakooje pat ɗe mi naftirta nden mi fiya firemji, mi darna koiɗe mi timmina kuugal.